Вақте ки ман ба калимаи тарс фикр мекунам, эҳсоси нороҳатӣ ва нигарониро эҳсос мекунам. Тарс вақте пайдо мешавад, ки инсон бо чизе ё вазъияти нохуш рӯбарӯ мешавад. Ин ҳиссиёт метавонад одамро ҳушёр ва эҳтиёткор гардонад. Аммо тарси зиёд метавонад маро аз корҳои муҳим боздорад.